Si lu liveddu di lu mari si jisassi e si agghiuttissi tutta la terra, cridu ca l'umanità nun avissi modu di campari pirchì nun semu capaci di respirari dintra l’acqua. L’ùnica cosa ca si putissi fari è costruiri ìsuli nni la superfici, ma pi fari chissu ci voli tempu perciò nun cridu ca si putissi tèniri in cunsidirazioni. Si lu liveddu di lu mari si jisassi adaciu adaciu allura si putìssiru fari ìsuli unni l’umanità si putissi arriparari.